مشروبي المفضل هو الشاي بالحليب، لتحضيره أول شيء إغلي ماء في غلاية، بعدين حطي الشاي في الكوب وصبي عليه الماء المغلي، وخلوه ينفع لمدة من ثلاث خمس دقائق حسب قوة الشاي اللي تحبها، بعدين ضيف الحليب الساخن، ممكن تخلطوه مع شوية سكر حسب الزوق، إمزجهم مع بعض وبيكون جاهز لك أحسن شاي بلبن.